Kwbangma chammung nwngmung rok chini sak no derarwi mano hamyakhwlaui bo. Phiaba kwbang chamung chini bagwi hamkraini bagwi belai kheno nangkukmani samung khlaio abo wngkha phan torna bagwi tei bemarrokni yakni mwthangna bagwi. Balanced diet ba jeswk nangma chamung no cha khe chini bwsakno kwrak tei bemar rok no bwsakni kharwi mano. Chini sak ni hamkrwi tei sak no naithok khe toni nani bagwi bo kaham chamung belai no nango. Kaham khe chakhai khe chini thwngmung bwkhani bemar tei muito narwknani fan manwi mano. Phiyaba kwbangma machine no swlamjak chamung rok chini sak ni bagwi hamya hinui nukjakha.